Sɛ nkyɛ wͻreka dɛ mempɛ abakͻsɛm bi na memfa m'enyi nhwɛ na minya mu suahu a, abakͻsɛm a nka mɛpɛ dɛ medze m'enyi bohu yɛ ber a Aborͻfo no baa Ghanaman mu, na afei, wͻbɛfaa hͻn egudze na wͻdze hͻn amamba kͻr ͻhaw na atsetsee mu. Nkyɛ mɛpɛ dɛ mohu ber a - kwan a hɛn tsetse mpanyimfo no a wͻwͻ Ghana no wͻbrɛe na wosii gyee ͻman yi sii hͻ.